<hesitation> Faranse en duu so a ƴeewii, ndefuuji mun en fuu yo sokkolaa en, bisiki en. <hesitation> So a ƴeewii kulle kuurɗe eɓe njatii laaɓal duu sanne, so ngoonga. <hesitation> e ley sifaaji ka, ɗun woni ko anndumi e maɓɓe, ko tawetee miɗe wawi halde haala muuɗun.